نني بيكون عندي مكتبة شخصية تحتوي على عديد من الكتب اللي ننا نحتاجها اللي ننا نحب نقرأ نحب نقرا واجد في الكتب عالم من المعرفة والخيال لازم يكون كل انسان مننا على الاقل يجرا في ال-في الاسبوع مثلا كتاب، كتابين، أحيانا عندي مكتوبة.